<hesitation> fomba fagnamboarako hanina tsy misy hena nefany a vaolanjalanja: a fa ataoko ro zao a légumes de afangafangaroko akao aby sy karazana légumes zegny hitako akegny bazar akegny, de rehefa mividy dessert koà zaho de afangaroko akao aby sy vaonkazo hitako de afangaroko ronono de zegny.